Nituku nion na niño'o ho livicion há, yee uno ujun ngayunu yun ndiko pantalla nen ndee lantajan ndojan niniutu bu'u mencionar ña'a, tuu uun chinion ni un atutu, nguagaren atunka aku ka ditá chu ndii atu ñoo.